Utu ọnnẹ bẹ gwud ẹnani ito ẹbaba ga kọng. Ẹbaba ga kọng wa bọ? Ẹna warẹ ito ẹfa. Ebaba ga kong wa ẹfa. Ato ẹzam yẹ ẹr̵ima eta wa abo ọbọngọ ọsọm nẹ unẹb ma nọ arẹ fa ana. Nẹ nọ anẹb, aye unẹb, nọngọ ma anugo utu ẹnẹgẹ wangẹ ga sọọd. Ga ntak Ọbazi usang sẹ asọm aba ga kọng. Anugo ga kọng ga ọrimina, ana ọvẹn ga kọng. Ana ikọ ga kọng <hesitation> na bang bẹ assẹ asẹ gwọng, aka gwọng nẹ nọrọ gwud isẹ ga, nẹ nwed Obazi edoro warẹ nọrọ wa bang ẹ imiẹ dọng jẹng, wa bang ẹ dong, bang enyi jẹng. Mi inugo utu ọnnẹ ga kọng ma ọvẹn gwud ẹnẹb ma nọrọ Agọnọ yẹ ato yẹ aji mọng, uromo awọ uma uto, arẹ uram ntoni yẹ nji fa akpọng ma nam aji. Ato uba yẹ ayẹnẹ arẹ ẹta yẹnẹ ni bẹng ẹrimi yẹni yẹ asa anyi uromo awọ, abo mọ, bo fa amara uba jẹ yẹnẹ ubaje sẹ ẹkọnọ yẹ ẹtani. Ada anyi mọ. Nwe̱bẹ gwud ejakni e̱rẹ yẹnẹ atoni ọrimini. Ntak Ọbazi edoro e̱rẹ yẹnẹ sẹ inugo ga ọrimini Orimini wa ayẹ ẹgọnọ ọgbọgbọ ga ugom Ọbazi. Ma E̱gọgọnọ Obazi e̱bọni ẹsẹ ga ọrimini. Ntak adọnọ sọọd Ọbazi mẹ eda ọvẹn yẹ ẹsang ẹrẹ sẹ enyi ẹ, ẹda anyiẹ. Ado̱no̱ sọọd ugọb ọnnẹ ẹrẹ ẹkpi ẹ. Ato ọrimini Ọbazi me ẹnyi ẹ Inugo je̱ ga kọng, sẹ ijak utu ọnnẹ, ijak o̱ve̱n o̱nne̱, ijak ado̱n ọnnẹ. Ijak sọọd ẹgọgọnọ. Sọọd ẹgọgọnọ e̱gwu etu. E̱tu ye̱ ẹse̱ egwu wa ẹmẹn ọrọk ayọ, o̱dak isẹ ayo̱, aga je̱n ẹfẹfẹ yẹ ara afẹ ọvẹn ọsọm.

Sẹ gwud ẹgọnọ ga onnẹ, ntak ugọbẹ gwud ẹsẹ ga Obazi but nẹ ar̵ima asi, nẹ ato ẹfa asi, ashi gwud wa nẹ Ọbazi enyi ẹ. Ọnyi yẹ Ọbazi ẹnyi-ẹ, nọ bọni ada akpene wida ga gẹrẹk ma Ọbazi ẹnyi ẹta nang. Ntak ẹgọnọ yẹ anyi ọsọm, Ọbazi mẹ ebọni ẹnyi ẹ ẹta nang nẹ ẹnyi ẹ. Ga ẹgbẹghẹ ẹjara ẹgbẹghẹ tun ọvẹn ọnnẹ. Ọsọm uru unugo ma obẹ emo ọsọm. Ọsọm ja ma ẹzẹn ẹgọt unugo. Uru unugo ma ọsọm na ọvẹn ọnnẹ ẹkpi mọ. Ga ẹtu yẹ ọvẹn ọnnẹ ẹnọng ekpi yẹ wa ẹtu yẹ anọng agọmọ ayara Ọbazi cham Ga imi ẹtọgbọ, ọsọm ẹjara. Ọsọm wẹ unugo utu ọnnẹ urimini urimi ga ọdak iss ẹ, ga ọvẹn ẹgọgọnọ, ga ẹmẹn ọrọk, ga iseni, ga bẹ erom ga ọvẹn atun arẹ ee mẹ eneb ẹnyi ẹtọgbọ. Ga ẹmẹn ọrọk, ga en̵ib ẹjara eg̵ib yẹ akpọng asọm ma ayẹnẹ arẹ wẹ onurom gwọ unẹbni utu o! Ma ntak ga dọng ga ọgwu ara ada ọnẹgwa anyi emo ga utu yẹ dọng nwẹ ẹnẹb. Dọng nwẹ ẹnẹb utu emo ara adoro yẹ ara wa aja ada ọnẹgwa ga dọng nwẹ. Onurom unẹb utu emo adore ye arẹ, ọnẹgwa nsang nne̱ sẹ abene urom ga dong jẹ. Utu nwẹ wa nan? Bẹng ga onyi onyi, dọng nwẹ ẹrẹ ẹnyi ọnyi, dọng nwẹ <hesitation> ẹrẹ ẹfẹ ọnẹgwa jen. Dọng nwẹ emo ara azene ẹmẹn ọrọk. Dọng nwẹ emo ato ọrọbọ Ọbazi. Dọng nwẹ emo sọọd. Dọng nwẹ emo ashishi. Emo abia, abia ada. Ga ntak nwe ẹnani utu ọnnẹ ẹna asọm ara ato ọvẹn onne ga eyeng ọzẹng yẹ Ọbazi ezaga emo ga nang.